Basilé baan injé ijaméén mé bololi bara babé oli éjoola: fajébéy bucaŋéén busa, fajébéy mahitee, fajébéy batanje, fajébéy jijaŋéén jahaay nétulo tout.